الصراحة أنا ما أسمع نوع واحد من الموسيقى أسمع أنواع مختلفة على حسب المزاج… مزاجي رايق؟ مزاجي خربان؟ على حسب.